हालांकि मैन ज्यादा देशों कि यात्रा नी कर्यीं। मैं यो बे नेपाल गयूं छूं। मैं यो बे कनाडा गयूं छूं। मैं यो बे ब्रिटेन गयू छूं। और येका अलावा मैं श्रीलंका गयूं छूं। और एक देश गयूं छूं तेकू नूं चि भूटान। त इथ्या देश छिन, जखे मैन यात्रा कर्यीं छिन। और वास्तव मां यि देश सुंदर छिन हमरै देशे चार।